Ufe nying ufɛ uwu vaa ufɛ wu untaar ufɛ wu unna ufɛ wu untɔɔ ufɛ wutɔi ufe wu tɔɔvaa ufe wu tɔrɔk ufe wu utɔɔrhe ufɛ wu usokka ufɛ wu usɔkka ru nying ufɛ. wu usɔkka ra avaa